ارے میاں آنکھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے لائف میں، ونہاں لائف میں سب چیزاں بلر دکھتے۔ پہلی ٹپ: زیادہ دیر موبائل اور کمپیوٹر کو گھورتے نکو بیٹھو، ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی رول یاد رکھو۔ مطلب ہر بیس منٹ کے بعد آپ کو بیس سیکنڈ کے لیے کوئی ایسی چیز کو دیکھنا ہے جو آپ سے بیس فٹ دور ہے، تو آپ کے آنکھاں ریلیکس ہو جاتے۔ دوسرا ہیلدی کھانا کھانا جیسے گاجر، پالک، آم، انڈا، مچھلی۔ یہ سب میں وٹامنز اور نیوٹرینٹس رہتے جو آئی سائٹ کو سٹرونگ بناتے اور پانی زیادہ پینا، آنکھاں جو ہے ڈرائی نہ ہوتے۔ تیسرا دھوپ میں باہر جانا ہے تو سن گلاسز پہنو کیونکہ آنکھوں کو یو وی ریز سے بچاؤ۔ اور رات کو لائٹ آف کر کے فون دیکھنا بند کر دو، اندھیرا آنکھوں کا دشمن ہے۔ اور بھائی اگر آنکھ میں کوئی بھی پرابلم ہے، بلری وژن یا سر کا درد یا لائٹ کے ٹائم پہ پرابلم، تو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور چیک اپ کرو کیونکہ کیا پتہ آپ کو سائٹ ہو۔ مطلب سمپل ورڈز میں بولے تو آنکھ بولے: میاں، مجھے ریسٹ دو، صحیح کھانا دو اور پروٹیکٹ کرو۔ میں تمہیں دنیا فول ایچ ڈی میں دکھاتا ہوں۔